नलकाऊ चोक तीऊ ठीक लान्नो निम्नलिखित चरणो पालन लान गयाच। नम्बर वन नलकाऊ बंद लान लान, ताकि ती बरबाद मा हाची दो नलकाऊ हिसो अलग लान लान दो ओरिंग या गेसटेकु जांच लान लान नतकाऊ बोलवु जांच लान लान। नलकाऊ पाइपु जांच लान लान, नलकाऊ साफ लान लान, नलकाऊ हीसो वापस जोडेडे, नलकाऊ परिश्रण लान लान। दो नीपी हुदू चू सुनीक्षित लान लान हुजु काम ठीकइस लानो दू आ मा लानो दू। दो नीपी ओबलीस खी खी पानी टपकेदोदू आ मा टपकेदोदू मानीमा पलम्बरू मदद।